جدوں میں نمبر بارے سوچدا ہاں تاں میرے من وچ کچھ چیزاں آؤندیاں ہن۔ پہلا اے اکثر پوائنٹ تے جاں اننت نال جڑی ہوئی۔ کیونکہ اے سب توں وڈا اکلا انک گنّت وچ ہے۔ کافی مہتوپورن ہے کیونکہ جیڑا نمبر <hesitation> تسی کسے وی نمبر نوں نال نال گنا کرو۔ تے نتیجے وچ انک دا جوڑ نال ہو جاوے گا جیوں دونی تے پلس ہوندا ہن۔ <hesitation> میں ایہ وی سوچدا ہاں کہ کئی سنسکاراں وچ اس دا پرتیک وکھ وکھ ہے۔ گنّت وگیان وچ اے یونیورسل چنتا <hesitation> صحیح ردتا۔ تے بیوٹی <hesitation> دھیان دے نمبر منے جاندے ہن۔ <hesitation> تے اس دا پرابھاو مذہب وچ وی بہت ہن۔